Pushti rang bu men polshada besh oy yashagan paytimda do'stimning mashinasining rangi pushti edi. Va bu ham judayam kayfiyatni ko'taradigan rang hisoblanadi. Shu mashinaga minganimda har doim kayfiyatim ko'tarilgan.